إذا عندي فرصة نروح علي المريخ كام يوم ، <hesitation> الرحلة أصلا تاخد سنة بس أكون متحمس إني أروح ، الرحلة طويلة كون صعبة بس الإستكشاف كوكب جديد وإستكشاف أسرارة والله تستحق العناء المريخ مليان غموض مليان تاريخ ، فكرة المشي علي سطحه ونلجي <hesitation> رواد الفظاء هناك بتكون تجربة رائعة يعني أنا أؤمن أن مثل هذه التجارب تخلي الإنسان أكثر وعي أكثر علم ، وعشان كده راح أقبل التحدي وأمشي يلا <hesitation> سلام.